gott kvöld og velkomin í Kastljós það hefur blásið

um gest þáttarins síðustu daga Jón Gunnarsson samgönguráðherra tilkynnti á dögunum hvaða vegaframkvæmdir yrðu skornar niður vegna

milljarða mismunar á samgönguáætlun og fjárveitingum í málaflokkinn litla hrifningu margra bæði innan þings og utan velkominn í Kastljós Jón takk förum kannski örstutt yfir aðdragandann til þess að við vitum hvaðan við erum að koma Alþingi samþykkti ríkisfjármálaáætlun til fimm ára þar sem ekki var gert miklum viðbótum í þennan málaflokk síðan er samþykkt samgönguáætlun

tólf október skömmu fyrir kosningar þverpólitísk sátt þrjátíu og níu segja já enginn andvígur og svo bara kemur í ljós eftir eftir fjárlögin að ný vantar þarna níu til tíu þúsund milljónir

að fylgja þessari samþykktu samgönguáætlun hvernig er hægt að snúa dæminu svona algerlega við svona skömmu eftir kosningar jú það er alveg rétt sem þú sagðir sko að ríkisfjármálaáætlun lá fyrir þannig að við

afgreiðslu samgönguáætlunarinnar þá hefðu menn getað séð vísbendingar í þessa átt en við áttum auðvitað eftir fjárlagavinnuna og þar voru miklar væntingar gerðar til þessarar fjárlagavinnu en það voru líka margar heitstrengingar í

kosninga ekki bara í samgöngumálum heldur miklu víðar og staðreyndin er sú að við jukum útgjöld ríkissjóðs einhvers staðar nálægt fimmtíu og fimm milljörðum fimmtíu og fimm þúsund milljónum milli

og sautján þannig að við erum að stíga stærra skref í aukningu ríkisútgjalda heldur en við höfum bara séð í mjög langan tíma ef kannski nokkurn tímann við hvað vorum við að glíma jú við vorum að glíma við það á þinginu þá að það var mikið ákall eftir fjármagni til velferðarkerfisins eldri borgara heilbrigðiskerfisins menntakerfisins samgöngukerfisins og þegar menn fóru að raða þessu niður þrátt fyrir að vera með þessa gríðarlega miklu aukningu á milli ára þá var þetta niðurstaðan og um það var líka þverpólitísk sátt að fara þá

leið við afgreiðslu fjárlaga þessi ríkisstjórn var ekki mynduð þegar þau voru búin til nei það er nú kannski málið og það er það sem stjórnarandstöðuþingmenn vilja halda fram núna það hafi verið einhvers konar samkomulag að hleypa fjárlögunum í gegn og allt það og skilningurinn var sá að samgöngumálin yrðu bætt í fjáraukalögum nýrrar ríkisstjórnar þessu er haldið fram núna af stjórnarandstöðuþingmönnum það gekk

síðan ekki eftir nei sko menn eiga svo sem alveg eftir að skoða það ég mun auðvitað gera ríkisstjórninni grein fyrir þessari stöðu á ríkisstjórnarfundi á föstudaginn það er hvaða verkefni eru að frestast vegna þess að það vantar þetta fjármagn og það þarf að meta það af ríkisstjórn og Alþingi hvort menn vilji að endurgera fjárlögin en fjáraukalög eins og við höfum þekkt þau í þessum nýju

nýju lögum um ríkisfjármál þá heyra þau sögunni til þetta er ekki sama beitt með sama hætti og og verið hefur en það er auðvitað þingsins þingið getur alltaf gert breytingar á gildandi fjárlögum förum kannski aðeins yfir það það hefur nú aldeilis verið deilt um það hlutverk Alþingis í

Alþingi samþykkir þarna samgönguáætlun og allt það en viðbrögðin hafa verið gríðarlega sterk út um allt land fólk er brjálað í öllum landshlutum og svo það sé bara sagt hreint út bændur í Berufirði loka þar veginum

og og fyrir vestan er fólk brjálað yfir yfir veginum um Gufudalssveit og Dynjandisheiði og fleira og það vill þannig til að fréttamaður okkar Baldvin Þór Bergsson er fyrir vestan og hann hitti þar forystumenn í

höldum áfram langar mig aðeins

sýna

þeirra viðbrögð fínt já við höfum nú verið að melta þetta í svo sem nokkra daga fyrstu viðbrögð voru ja

sagt það og ég held að ég tali fyrir hönd alls samfélagsins þegar ég sem er kannski undarlegt við þetta finnst okkur að það samþykkt samgönguáætlun varla þornað blekið á henni þá átta þeir sig á því að hún rúmast ekki innan fjárhagsáætlunar þá fer maður að velta fyrir sér hvort að hægri og vinstri höndin viti af hvor

bara blaut tuska í andlitið á fólki hér og ekki sú fyrsta kannski þegar kemur að þessum vegi þarna um Gufudalssveit og hreint með ólíkindum þolinmæði fólks hérna sem hefur beðið hérna áratugum eftir því að fá samgöngubætur með þessa veglagningu í gegnum Teigsskóg ertu bjartsýn á að það verði jákvæð niðurstaða fyrir ykkur ég treysti því að niðurstaðan verði jákvæð við höfum barist fyrir þessu máli mjög lengi það hefur verið baráttumál okkar hér að það verði lagður vegur á láglendi besta leiðin að mati vegagerðarinnar og það er ódýrasti kosturinn og eins og þú sagðir er á lokasprettinum með sína vinnu og það eiga að vera einungis fáar vikur í niðurstöðu þeirra og við horfum bara til þess hér allt samfélagið að sú niðurstaða verði okkur hagfelld og það verði haldið áfram og farið í að bjóða út þennan veg síðsumars eða í haust einhvern tímann var sagt komið með veginn og þá kemur fólkið og ég held við sjáum það

þetta er ekki vegur sem er beint hentugur að keyra þegar þú ert að keyra þrjátíu og fimm til fjörutíu kílómetra á malarvegi sem er jafn skelfilegur

og vegurinn um Gufudalssveit er ég tala nú ekki um fyrir atvinnulífið hérna

flutningskostnaður er mikill töluvert meiri en hann þarf að vera það er mikil vinna og þetta

jú þetta stendur þetta stendur okkur bara fyrir þrifum hérna til þess að geta vaxið það er bara þannig hvað með ja aðra þætti í samgöngumálum hér á sunnanverðum Vestfjörðum hvað annað leggið þið áherslu á við erum auðvitað með öskrandi viðhalds og nýframkvæmdaþörf hér út um allt svæðið og það er kannski ekki síst einmitt uppbyggingin í ferðaþjónustunni sem

kallar á aukna umferð á þessum helstu ferðamannaleiðum þær eru auðvitað héraðsvegi mætti kalla það eru þessir vegir sem liggja til að mynda út á Látrabjarg við erum að tala um eitthvað á bilinu fimmtíu til sextíu þúsund manns þetta er náttúrulega gríðarlegur fjöldi sem er að fara þarna um bæði á stórum rútum og einkabifreiðum margir treysta sér einfaldlega ekki til að keyra þessa leið virkileg þörf á úrbótum þar svo er stóra málið líka það er klára samgöngur innan fjórðungsins við sjáum

Dýrafjarðargöngin koma og í framhaldi vona ég að Dynjandisheiðin verði gerð klár og svo er náttúrulega þetta stóra mál hjá okkur líka sem eru þá þessar nútímasamgöngur sem er þá uppbygging á ljósleiðarakerfi hérna fyrir fyrir íbúa á þessu svæði því að það er komin skýr krafa um að um að það sé ofsareiði og enn ein blauta tuskan segja Vestfirðingar og það mætti segja það sama víðar þetta hefur heyrst víða samband sveitafélaga á Austurlandi sendi frá sér harðorða ályktun í dag Hornfirðingar segja við munum ekki una við þetta krefjast fundar með þér og

þingmönnum kjördæmisins þú ert líka ráðherra byggðamála hvað viltu segja við allt þetta fólk sem finnst þú og ríkisstjórnin sem þú situr í beinlínis hafa svikið það á fyrstu vikum ríkisstjórnarsamstarfsins já ég í fyrsta lagi skil ég nú alveg gremju þessa fólks það var búið að gera miklar væntingar ég aftur á móti sé nú ekki að þessi ríkisstjórn geti verið

fyrir þessu vegna þess að það

eru jú fjárlög ársins sem voru afgreidd

í desember þá var ekki búið að mynda þessa ríkisstjórn sem ræður hér ferð við okkar verkefni og mitt verkefni í þessari þröngu stöðu er bara að vinna með það sem okkur er skammtað þar og við höfðum þegar frá eru tekin þau verkefni sem þegar voru komin af stað og í raun þurfti að halda áfram með til þess að vinna með þá höfðum við um tvo og hálfan milljað sem við gátum verið að ráðstafa til nýrra verkefna þannig að það er nú öll ósköpin sem við höfðum varðandi

eða veginn um Gufudalssveit þá er eins og kom fram í fréttinni hann hefur ekki verið kominn í gegnum skipulagsferli þannig að það er í raun ekki raunhæft að það sé hægt að byrja þar fyrr en á þessu ári vonandi gengur það allt eftir og við höfum ekki tekið frá fjármagn í það á meðan það er ekki frágengið en ég hef sagt það og ég held að við munum standa við það að

að fara í framkvæmdir þar þá mun finnast fé til að gera það já eða það mun

meira yfir á næsta ári en við munum fara af stað á þessu svæði það hefur ítrekað komið fram þetta sama á við um Hornafjörð og Hornafjarðarfljót og þann veg sem er þar þar

reyndar komið framkvæmdarleyfi sem hefur gildistíma út þetta ár og umhverfismatið hefur gildistíma fram á næsta ár þannig að ég hef rætt það við vegamálastjóra það er mjög mikilvægt að við byrjum þar á þessu ári til að það þurfi ekki að fara í gegnum nýtt ferli með þá miklu framkvæmd en bara þessar

ígildi jarðganga þetta eru tíu til ellefu milljarðar í heildina bara svo við áttum okkur á þessari stöðu sem er í málaflokknum það er gríðarlega mikilvægt að við áttum okkur á því að hvert skref í þessum í þessum mikilvægu þáttum er gríðarlega dýrt bara tvöföldun Reykjanesbrautar og frágangur á því er sennilega önnur jarðgöng þannig að ef þú

þú telur í jarðgöngum

en það breytir ekki því að það var samþykkt samgönguáætlun en þá tek ég því sem svo að þú segir að þessi fjárlög hafi verið samþykkt í desember nú er ég búinn að raða hérna niður samkvæmt því en þú ert ekki búinn að taka slaginn ef svo má segja við forsætisráðherra og fjármálaráðherra Bjarna Benediktsson og Benedikt Jóhannesson um það að það sé nú rétt að bæta í ja við vorum nú bara að klára þessa niðurröðun okkar í samvinnu við vegagerðina núna og það er ríkisstjórnarfundur á föstudaginn kemur þar mun ég skila inn minnisblaði eins og ég sagði áðan þar sem ég geri grein fyrir því hvaða verkefni það eru sem frestast og hvað það er sem við gátum gert en hvers vegna gerirðu þetta í þessari röð af því að nú er sérstaklega kvartað yfir því að þingið samþykkti þessa samgönguáætlun

að samþykkja það hvaða verkefni fari þá í forgang hvers vegna gerirðu þetta í þessari röð áður en þú athugar hvort það sé möguleiki að það verði bætt

ja það eru nú ekki margar vikur síðan ég

til starfa og maður þarf að forgangsraða þessari vinnu og við erum búin að vera að forgangsraða þessum verkefnum innan þessa ramma sem við höfðum þar leggjum við

fyrst og fremst að skilabðin mín til vegagerðarinnar voru að við myndum gera þetta á grundvelli ég taldi bara rétt að við myndum klára og sjá hvað við kæmumst yfir í þessari niðurröðun okkar hver yrði niðurstaðan af því síðan geri ég grein fyrir þeirri þörf sem er til staðar hún

blasað við öllum þannig að

er ekki eins og þetta máli hafi ekki verið rætt hvort sjái sér fært að breyta fjárlögum ársins og auka framlög í þennan málaflokk ég geri mér vonir um það en það er ekkert í hendi

kannski sérstaklega ekki eftir að fjármálaráðherra sagði að það hafi verið nánast siðlaust af síðasta Alþingi að samþykkja þessa samgönguáætlun og síðasta þingi ekki til sóma eru það ekki ákveðin skilaboð ég missti nú af þessu viðtali þannig að ég á kannski erfitt með að tjá mig um það en ég meina við höfum rætt þetta ég og fjármálaráðherra einnig og hann hefur mikinn skilning á

þessari erfiðu stöðu og og ég veit að það er fullur vilji hjá honum og öðrum til þess að reyna að gera betur og það var rætt um það við fjárlagagerðina og afgreiðslu fjárlaga í lok síðasta árs að það væri ekki óeðlilegt að ný ríkisstjórn tæki upp fjárlögin og endurskoðaði þau og leggði svona sitt mark á þau þannig að mér finnst ekkert ólíklegt að við eigum eftir að fara í

vegferð en það auðvitað byggist á því að það sé þá svigrúm til þess vegna þess að grundvallaratriði hér áfram er að er að við séum ekki að fara

í rekstri ríkisins og áðan hversu gríðarlega mikið við vorum að auka

á milli ára það á sér vart fordæmi þessi gríðarlega útgjaldaaukning á milli ára þetta er miklu meiri aukning en við

gert okkur vonir um að verði frá ári til árs svona helmingurinn af þessari upphæð sem við getum aukið útgjöldin á næsta ári en stór hluti skýringarinnar er náttúrulega ferðaþjónustan sem skilar okkur meiri gjaldeyristekjum en bæði sjávarútvegur og stóriðja ekki óeðlilegt að fólk kalli eftir

þessi tekjuaukning fari að hluta

byggja upp það sem þarf það er

er alveg rétt

ekkert óeðlilegt að við lítum í þá en þá kemur bara að hinu að það er í mörg horn að líta og það var forgangsraðað í þágu velferðarkerfisins og heilbrigðiskerfisins í þessari fjárhagsáætlun fjárlögum fyrir þetta ár það er einmitt útaf þessu sem þegar ég kem

mér grein fyrir því að þetta risavaxna verkefni sem það er þess vegna sem ég set þessa vinnu í gang með að skoða mögulegar gjaldtökuleiðir sem ekki síst ekki rukkað þá sérstaklega það verða náttúrulega allir að borga já en við við rukkum þá miklu hærra sem

sem fara sjaldnar sem fara bara eina og eina ferð en þeir sem fara örar þeir borga miklu minna og gjaldtakan þarf auðvitað

að miðast við það að það sé meiri ávinningur fyrir þá sem búa á svæðunum heldur en heldur en kostnaðurinn og það er þess vegna sem ég

skoða það hvort það væri rétt að við gerum þetta og sú vinna niðurstaðan þeirri vinnu mun liggja fyrir í vor en það eru þar

undir gríðarlegar fjárfrekar stórframkvæmdir sem við munum þurfa að fara í og mun koma niður á framkvæmdum annars staðar meðan meðan þær eru í gangi það eru ákaflega skiptar skoðanir um ágæti

að hvorki stjórnarandstaðan né samflokksmenn þínir virðast fyllilega ánægðir með vinnubrögð þín það er að

hverju skuli fórnað í samráði við vegagerðina eins og þú nefnir í stað þess að leggja fram nýja samgönguáætlun fyrir Alþingi eins og Svandís Svavarsdóttir nefndi nú í fréttunum í kvöld að

samkvæmt lögum um samgönguáætlun ætti ætti þingið að koma að því

Haraldur Benediktsson nefndi það að hann væri ósáttur

að hafa ekki fengið að vita neitt af því sem væri í gangi hvers vegna

þetta hvorki undir undir samgöngunefnd né Alþingi áður en áður en þú opinberaðir þessar hugmyndir við erum að vinna þetta með nákvæmlega sama hætti eins og alltaf hefur verið gert þannig að mér finnst þessi gagnrýni vera haldlítil ég held nú að hjá Svandísi Svavarsdóttur sé einhver misskilningur um það að það sé verið að brjóta hér einhver lög það

þá verið gert áður og þá væntanlega af ríkisstjórn sem hún hefur setið í þannig að það þarf að benda mér á það hvaða hvaða lög er verið að brjóta þetta hefur verið þannig í gegnum tíðina að það er oftar en ekki

samgönguáætlun hefur ekki verið fullfjármögnuð í fjárlögum og þá er vinnulagið einfaldlega þetta að við forgangsröðum verkefnunum sem eru á samgönguáætlun það er enginn að brjóta samgönguáætlun það er ekkert verið að fara út fyrir hana það er eingöngu verið að raða niður

þeirra verkefna sem þar eru stöldrum samt aðeins við þetta vegna þess að þetta var bara í október það eru bara fimm mánuðir síðan að þessi samgönguáætlun var samþykkt hún er eiginlega orðin marklaust plagg hálfhlægileg einhvers konar draumsýn hvernig mega íbúar landsins eiga vona á því að þetta verði næstu ár er það bara þannig eðlilegt að það sé sett fram áætlun sem allir eru sammála um og vekur vonir sem

síðan er bakkað með þegar það kemur í ljós nei það er nú ekki til peningur fyrir þessu við ætlum að raða þessu og endurraða sko það er mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að frá síðasta ári þá jukum við

til vegamála um fjóra og hálfan milljarð fjögur þúsund fimm hundruð milljónir á þessu ári þannig að það er ekki rétt að það hafi orðið einhver niðurskurður

í þessum málaflokki heldur var bætt ágætlega við hann það hefði þurft að vera fjórtán milljarðar til að fara í samgönguáætlunina þannig að hér er um að ræða heilmikla aukningu við erum líka með mjög jákvæðar niðurstöður í þessu vegna þess að þar förum við eftir eftir fyrirmælum fjárlaganefndar og erum að setja yfir fjörutíu prósent aukningu eða upp í átta komma tvo milljarða í viðhald

Alþingi samþykkir eitthvað fyrir fimm mánuðum og síðan er það eins og einhver skrautfjöður sem hægt

er þetta eðlilegt

sem fólk er að gagnrýna Alþingi og vinnubrögðin þar að þetta geti verið svona hér er samþykkt þingsályktunartillaga og síðan koma fjárlögin og þá

fyrir fimm mánuðum finnst þér ekkert bogið við þetta jú sko ég skil alveg að fólki finnist þetta sérstakt og ég tek alveg undir það ég fór yfir það hér áðan að þessi samgönguáætlun er gerð hún er í rauninni góðra gjalda verð og hún sýnir í raun mikilvægi þess að auka verulega fjárframlög í þennan málaflokk voru menn bara í kosningaham og vildu lofa og

að hafi verið hluti af þessu en það er eins og ég sagði það voru miklar væntingar til fjárlaga fyrir þetta ár yfirstandandi ár menn voru ekki farnir að vinna í þeim þannig að menn voru ekki farnir að forgangsraða á milli málaflokka síðan í þeirri vinnu

við getum rifjað upp hvernig umræðan var um kjör eldri borgara í landinu um ástandið í heilbrigðiskerfinu og það er bara þegar menn fara að forgangsraða þó það sé verið að forgangsraða miklu meiri fjármunum heldur en nokkru sinni áður

raun mér liggur við að segja í sögunni í útgjaldaaukningu þá verður þetta niðurstaðan einhvers staðar varð þetta að koma við og því miður gerist það þarna og ég skil mjög vel gremju fólks í því og þá segi ég við sjálfan mig og aðra er ekki tímabært að við með þennan stóra vanda sem er fyrir framan okkur er ekki tímabært að við horfum aðeins til þess hvað við getum gert til að fara hér í alvöru átak í samgöngumálum þú vilt gera það með vegtollum já ég vil skoða það ég er ekki búinn að móta mér endanlega skoðun á því sjálfur en ég er búinn að láta vinnuna í gang þannig að málefnaleg umræða geti farið fram bara rétt að lokum þú hefur verið boðaður á fund umhverfis og samgöngunefndar á morgun þar sem á að ræða þetta mál hvað kemur út úr þeim fundi

hvað heldurðu að komi út úr honum ég hef svo sem

engar væntingar um að komi eitthvað sérstakt út úr honum ég geri bara ráð fyrir því að við séum að fara yfir málin og nú ef það verður niðurstaða ríkisstjórnar að það sé eitthvað svigrúm til að leggja fram breytingar á fjárlögum þá vænti ég þess að það geti tekið gott samstarf við þingið í þeim efnum við sjáum það

umræðunni að fólk er meðvitað um þennan vanda mér finnst gagnrýnin reyndar ómakleg og hún lyktar

mjög af pólitískum erjum og stenst reyndar ekki skoðun í mörgum tilfellum

hún er ekki bara utanflokks heldur líka innan já já það það má vel vera að mönnum finnist það finnst auðvitað öllum það það þurfi að gera meira í þessum málaflokki og ég bara skil það mér finnst það sjálfum komumst ekki lengra við verðum hér á okkar stað á morgun